طبعا اكثر اصوات تضوجني هي الي اني بما انه غرفتي عالشارع صوت السيارات وخاصة هذوله البائعة المتجولين صوت الماطورات و حتى الباب من هواية ينفتح وينسد رأسا اكعد نومتي حيل خفيفة